Chinese culture ve Thongizhu Khorweila culture upadarapur one of the oldest in the world anita. Chon hei anmanihi. They are <hesitation> culturally deeply rooted in their traditions mo. <hesitation> Confucian values sangtei <hesitation> anlavong ketlata. Chon hei collectivism te. <hesitation> Chon <hesitation> it aya <hesitation> upazaate na loyalty te, peace and harmony hi angay na. Chon hei anmanihin hei history hei. An nei, an nei lien. An nei saw, koti doongan nei lien. Teenan hei calligraphy aate, martial arts aate. Hei nan sangta. <hesitation> Chinese kungfu umtei alarve emema. Chon hei anmanihin hei. <hesitation> New Year te, Lunar New Year te. At folo ta, Ramdhamnen. Gregorian calendar hei at mongvelim. Chon an cho, an cuisine hei alarve emema. Famous all over the world, their cuisines. Chon hei regional specialities hei ne. Chon hei dimsum te hei alarve ta. Peking dak te hei alarve emema.